<noise> Dabbaji gondi dow dorol kasa leddi a gondi nder diyam lallai nyiwa maudum <noise> wala ko wadi nyiwa a yasi to ni ko buri nyiwa se se ngambu ngam ngambu ha <noise> ‘yum buri dabba k ngaye to rikake mangu ngami medi yiki nga <noise> river Niger wanan a gite am nami nami nanu habar miyi anga gite am ngam dun y inga wane nga hebi nai mota mota no nga foti f uke ko kanta to dun nangi dun icci nga nder don dole nga and inga hoshi shagga <noise> hanjum dun don ‘yama shagge ngaye buri mangu a nde shagge duriya mbi mi to minkam a <noise> yiki am kam wala ko buri ngambu gan ngambu ha ‘yum dom mauna no neɗɗo hammifu ngambu wadi non non hammaki fu ngambu yahi ton laɗɗi ma maunai. Lingu gon ngy heɗɗi nai wadai mbaba gon nga buri mbabba hanji ma min ngi’i amma nagambu buri di mangu ngam miyi lingu ko heuti mbabba na go’o na didi a mayo ton mayo maudi to amma ngambu kam neɗɗo tori ma ngambu wad roka ma ta yeddu to buri roka ma ta yeddu ngam dum baude Allah nder ɗiyam nga woni don womi wuro ma ga don woni sudu ma ga se dai to nyalauma waɗi nga wurtoto gene honduko mayo nga wurtodur ngol nga. filo nga dura nga dura nga warta nga nasta nduyam mag aba na ne nga wurtoto yasi kam nga durai ba- ba nagge nga nyami gene to amma nder ndiyam nga woni don rayuwa kam woni iya rayuwa maga iya dub inga wadi fu a to nga nyawi bo nga wawai nga wata dun nanga nga hang abo to nga wati na wai se dum hirshi dun nam nga dun shagga nder ndiyam se dun wara dun nanga dun wada ga ta ‘yuki kusel dun wada ga nyamuki ngam do a dadin kowa do won nde ngonga nyawi dun nangi nga dun waddi nga wuro gomnati dun waddi nga do hang a ma nga hebbini akri kura olun waddi nga to hanko hanko non Allah tagiri ko.